Linternako jae mbaeresaka yae supeva yamoendi vaera pïtumimbivi yave, kurai yamoendi jare yaesa vaera yaguata vaera pituyae, kua oyeporu ipuere vaerako yaja jokua taperupi aniara yaja ikotia jaera kua oyeporu